في الحقيقة كنفضل نطيب في الدار وناكل في الدار أحسن منمشي لشي مطعم، عموما لأن الطياب في الدار كتارسو بحرية وكطيب لي بغيتي وبالطريقة لي بغيتي، وهذا هو الأساس.